Ny fagnazava sosotra mikasika ny <hesitation> fiasan'ny vata <hesitation> fampangatsia zashy, de iza zashy raha <hesitation> akoa tragno kidikidy zay izy magnara, da ze raha zey azobokagnao agnatigny amignao da mana- magnara be igny na mety mivadiky la glace avao koa gn'hiafaragny da hay hagnamboara glace avao koa izy, da hoy zany zeigny hinday ragnomboankazo hindesignao amignazy ao de mivadiky magnara, raha tiagnao hagnia ho magnara be izy de lasa magnara be, raha tiagnao ny mivainga izy da mivainga avao akoa, ndre da hagninao tehiriza hany ohatry mivanga laoky agnao da ampidirignao amignazy ao ka ohatry mbola sy andrahoignao androany izy fa ho maray ohatra vao ataognao andrahoy na mbola elaelan'igny da aignao tehiriza amignao eky izy, da ohatry koa hoe misy mahandro laoky egnao na mahandro <hesitation> sakafo ka mbola sy lagninao igny raha igny nefa sy <hesitation> mbola sy lagny de afaka sy mbola mavay de afaka hopenao amignazy ao.